Ман дар бораи ошхонаи Эфиопия маълумоти зиёд надорам. Мехоҳам бештар дар бораи хӯрокҳои анъанавӣ ва маззаҳои махсуси онҳо омӯзам. Медонам, ки ошхонаи онҳо бо маҳсулоти табиӣ ва таъмҳои нотакрор машҳур аст. Умедворам, ки фурсати хуб пайдо кунам ва бештар шинос шавам.